ټکنالوژي د انساني اړیکو په جوړولو کې نوی فصل پرانستی او خلک یې سره نږدې کړي دي. خو همداراز یې فزیکي واټن ډېر کړی. دا وسایل باید د رښتینو، ژورو اړیکو د پیاوړتیا لپاره وکارول شي، نه دا چې د انزوا سبب شي. تعادل پکې مهم دی.